أول وظيفة لإلى هى وظيفتى الحالية، دكتورة تحاليل، ما جت غيرتها من أول ما تخرجت، وأنا الحمد لله أشتغل فيها، وأثبت وجودى بهاى المهنة، <hesitation> ومرة الحمد لله راضية عنها، ومستمتعة فيها، <hesitation> ما بفكر أغيرها، <hesitation> حبيتها، وهى أصلاً مجال دراستى.